E mërkurë më kujton idenë e rinovimit dhe rigjenerimit. Është një ditë kur ndihem energjik dhe i gatshëm për të përballuar sfida të reja, shpesh duke parë dritën në fund të tunelit të javës së fëtigas.